Pos pa fechal una prenda i que no t'entri l'airi o l'augua hazi falta qué. Ave, puei sel una corriera o un botón i, velaí, pos se gasta pala prenda abril o fechal. Casu dela corriera, al tiral, las dos carrefilas de dientis s'entreveran o desseparan. Peru con un botón, es más cenzillu: namás qu'ai qu'entral el botón en un agujal pala prenda fechá mantenel. Güenu, ain sotrus enreus comu'l velcru.